Ghassala kirriniga, owalka kabda <hesitation> kidad daffi malleka, furshalog nadifja, sukkir ghassalal idachinamie, kubianchigon jenbealogo sahanigon jenbealogo, yala sabuntanga idechatira gon kofosa, shagiloname. Shukafinogoni juu elecha soka raffido okkachiname.